जो किड़े मकौड़े होते हैं। वो भी अलग अलग से आवाजें निकालते रहते हैं। जब वो अपने साथी को बुलाते रहते हैं, तो वो आवाजें करते रहते हैं।